Oweni o igbano ya mole ni yoma igbano man aba yogu mu aga aga mani amo arii ya wirikpo gisiso aga mani oyayimu ko mole hin oya mo ya go gari ogari oga shogwa kari ga she yo kunu kwo ya ngmanu ongmanuoyayi bi okunu oyi biokunu oya fu yagebe ni ayimu komole ni oga ogayilo oki ya kukye yaga okigaga she yawa awo lo oya ga ga she yawa aga man kuma oya mole oya mole enoye kpokponu lalo okwole koma oya mo ikweyi kini ebe ni oya minyo ni oya mo amo neneshi oza kuma neneshi oyawoa kebebeni lalo sozani adamu ishi ishi mani aga mani agyo mo ishi shishim ebe ni oga ga pizno ari noya she kowa mole mani ya webe ya lenu amo ga awa ikgeni owa ya oga owa owikyi owa ya oga owa ikiyo owa wa ya oye ma wo e oye aba yogu kamo <hesitation> tatabara. Tatabara mani omama ime shini ona tayi na shayi oya tayi yatifu kebe ni ayo tanu man lalo sanu ma yamole olu mani oya gese ga ga pio oshe kashe oya yi nga oga pyi ikyashi oya yi nga oga ga pio she kase otuho gyo yebe ko she ho lalo ime owa wa ra oya kwanu ome owawa she ikweyi kini ananoho ma kamo ole ni aha suse bama ba gutagye ni ebe kakyashi ma mo shoshi dede aba ga ishin afu mm tayi abaga a tayi kin tokpagye kwo tebe lalo sama kamo awa ma ba mole dede oleha pin webe koo tatabara nikani anu gaga pioshe ome yawa wa mole hin kpanu kaga aga ya gikyashi ya gebe lenu ishi shishimi pnyari yole ebe ari webe ni aba wa yo ano afu kikyashi kikpiye hin yayi shanioma awa wa pyi ga pyi ga ime oga gye oya mari hoya hagye ya gbabolo ikweyi kini awa oweni aba pye maga mole ha kpanu ko tayi sho ko byayi ha ni sa mole oweni kuma aba mone ani oma abi okunuga abi okunu ga abi okunu ga abi okunu ga wole komoma enoye lalo sazishi so bize. Amo aga ni ya mole ba ime ole wa gbanyi ya we ebe ni oya tayi oya kwayi wa wa shayi oya gyo mo anu ma mole hin dede ni oma ikyeni man ogyo wole moma ni lalo mani kiin oyingye kin ga kwiro tayi tiso ay ya pa wawa gbo ama vebe kole ni aba mani ase ma gye kamo ole kigbano yoma ole kigbano yoma ole kigbano yoma kwegi kini azishi damu ama pin ya moyi mozani aba yogu kamo aga ya mole ni oma igbano nye ba tayi kamo aga ya mole ni oma igbano nye ba tayi mani lo sama ama aga kpo tattabara man olam ni anu ya yole kpaha aha ba miyawu ha ozani yani iye koshe wese ni oma odo ya ma oya nga kpo mami ya ga me ga iya wole hin ime oya tayi la ebeni agaba ya me ya mole ni oma. Kweyi hin nye ow wa mo ole hin yaya nyaku kuma yazo zamani vokunu kuma a kepe lalo oya kpeta lalo yazo oyeye oze ga okukye wa owayi lo okukye ga oga ze owa lo okukye ga ogaze owa lo omani ma ya kadaha kamo ozani ikweyi kela oyeya kamo ko wo ongo owiyo yeye laloo ime oyawo ongo so mowe dmu ni ase yama gye kamo ee ogani pin wo yende ni aga ba ya ime ya mole ni oma gbayayi kebe ni in yamo in yaka gemi kpawigba noni oma olam ni in kyogu kiye hani wepa tata bara kpo aga ishi mani ng ya hagye ifu kolamu epa mani.